சவுதி அரேபிய உணவுகள் மிகவும் மசாலா மற்றும் காரமானவை. மக்ஷூபா என்ற உணவு அரிசி இறைச்சி மற்றும். மசாலா கலவையாக இருந்து எளிதில் பரிமாறப்படுகின்றது. கப்ஸா என்பது மற்றொரு பிரபலமான உணவாகும். இது மசாலாவுடன் கூடிய இறைச்சி மற்றும். அரிசி சேர்த்து தயாரிக்கப்படுகிறது. ஹம்முஸ் என்பது ஒரு வகையான பருப்பு மற்றும். எஞ்சியமான சீஸ் கலவை இது பெரும்பாலும் ரொட்டியுடன். பரிமாறப்படுகிறது கட்டபா என்ற இறைச்சி பொரியியல். உணவும் சவுதி அரேபிய உணவின் முக்கிய பகுதியானது. ஹலுவா" என்ற இனிப்பு, சவுதி உணவில் பிரபலமாகும்.